<noise> toh-toh. Farka bambaŋ chi inganda bari hankan kachi I bambaŋ chi I hamnay kulu a’fallan no da ibanway, amma kuma hankaŋ kachi I bambaŋ chi hankaŋ farkai ga nwa bari sa nwa. Bari iga karuɱ ka kwai wangu do, igate iga karuɱ ka zurandi, iga karuɱ ka kwai haifo gunayaŋ do amma bari hansi farkai isa karuɱ, iga farka karuɱ amma farkai kaddai turi, dayachine jarau dakayaŋ kaŋ iga tay aboŋ, bari mo isa tase, nidi hankaŋ kachi I bambaŋcho no ya. Kuma nwari kan bari ga nwa hansi sa nwa nwari kan bari ga nwa hansi sa nwa, sannan kuma hansi ga nwari kan bari ga nwa farka sa nwa, sannaŋ kuma farka ba hinchiŋ gi hinka nwari nwa ka chindi iga zakano farka sey, bari biŋde nwari kan aga nwa inga no iga nase ama nwa, sannaŋ ne haray I najeria wora isi hinka bari gayi zama ifo sey isihinka bari no nwari kaŋ agaba ama nwa. Sannaŋ bari si hay da maŋchi I tirhau iga no nidi inga kachi farkai da bari gama bambaŋ chi. Aiwo dai hankaŋ ay ga hinkachi noya, sannaŋ kuma ba bari barin da farka hanfo kwayne hankaŋ kachi ibaɱbaŋ chi farka ba iman tirhau aga no aga hai bari binde asi hay ba ba di imaŋ tirhau aga asi hai.